Nengalukha vhuleka ne sabuni <hesitation> khulanganga isavuni mululukhya, ikhuhonyanga phindi phingi sana. <noise> shindu shia kwanza, khwishinjira, shindu shiakha viri <hesitation> khuosiriamo phidu. <noise> phindu phindi ata ingombe yulanga avundu yuwenya mbu <hesitation> othie othichushire musala. <noise> onyala khuosia nende isabuni nyanga yene nibushia oshichira ingombe. khu isavuni ikholanga makhua manji. Okhurura hu vana vefu, efwe vene, shindu kama thichoo thino thingokho, ata shitioli shingombe shino khuosherianga isabuni. Esavuni ilinende vukhonyi vunji sana. Lwali luakhale miaka thianyuma alia khwekhonyeranga eshindu mbu likavembe, likavembe shiali shindu shiavayavanga. Nofuira thinguvo lakini sichialavanga taa. Kho isabuni luyetha yakhuchira phindu vingi fyanguya nende vusaphi ata vwa munthu.